Zwakah hana tutuwala a kwabo, kwobo beye hana daha nan nywa kuma firlewa? Ar arim unka nyina aiyo. Kwabo haga na nywa kumafirlegah, ein a dake ana tura einbe nyina yeraye hana kwabowa yina, a gub kwabo a nake hagana kumah sholala yinaga, hagana kumah dawalayina gah kuma bekebo a shimga nere ein duwa sakayiwu niga, hana yu kwabo wa munahdee haganam danga na mahaya shibate gah, hagah nam danga na shiya ha shibatega, haga nam danga na han shiya ye a gwalim niga, bala na nyina yambawa we a nagenim nide ma zide yiki kikwaraka, haganam washeinwa wayiga. Haganam washeinwa nah kwaba wamna a wunde a tawaga aiyo bekebo amna ado na tuta kwabo hagana zirka kuma sholalwu ko kam da feleinga, kumah sholala le kwabo am dawa nye haga, naduga, kobo ein dawum a kuma swile. Ein har kwabawa munah yibah be zamu munah bu bim gumninbah mam gumninaga, ar kumah sholalah le haya nyiye laye nane layah? Mu..mun shokula lamu ma. Me yegah ma dawa tenlle ein kuma kaleliga, bike bo ma shoun, be zamu munah bike babu gu kwabawamna a muna ar ein nani einbe na tutah kwabo haga nan zir kumah sholalwugah, kwabo hana mokir kuma swilah, kobo hana mokir kuma swilah, hana shuna kwantha na shuna ya zawa waje jinke shei jinki..jinki..jinki sham zwaya, chei gwakala, na kurewa mo, ne shomawa mo ein gamna shishibala jeh, ar na'a ein a gamna shishibalamo jinke ar ke shomawa mo, ar ke kurewa mo, arki sham zwe ar shei gwakala monu? Kuma ya sholawawe kuma..kuma sholale na amna zirwa nyine ahyah? Kwabo haganan zir kuma sholaLwuga, kwabo hanah zir kumah swiluwa. Yire ye han kwabowa yinah hagan zike bebah shuke ye hagan kwabayina nigah, nyala bah? Ke yerah yamna awunde Ein gwale kwaba wamna, yirah ye han kwabawa yina, na nukah nake shwa mah yakale jinke mu ein an har sheinyah nada, a zuba fe kwabodah am luwayah a sikah mugah ya a mu ga, a sikah ya ein ye han kwabowa yina na. Ye han kwabawa yina, bala na warka shokuleh de haga nah zeki ya ein shibo har nigah, hanah zikah ya ein yi kuto han kwabawa yinah nah ben kwahya be nyina za bah shwa beke yinah, haganah siku yinah har shibo abe gumninegah. Hagin kuma sholalale, ko kuma yasholawawe ma fah ein har ein kwabawa mina. Ar mu ma gumdindragah shiyegah nyinai waya? Ar mo ma dundirgah kurewamu gi nyini waya? Ar mo ma dundirgah yeriyamu gi nyine waya? Hagah na yun halawa muna ma shwa ma dun zababamu, mah zwa zwababamo momdirtha bo beke bo bwambo momdirtha bugah. Mwamdirtha yera yamo na bwani mwamdirtha tayega. Mo mayide kwaskede me yimah, kwabo hamuna da am dawa ma dah ni nyuwa ein brah ma dah ninyua ein birah, en ar dake a dawa ma thwindama dakira yambawa dunye, kumah sholal le mah fama a kwabona a dake ar mu ma zage mah dura yambogi nyine laya? Nyina beke einbe anah tuta kobo haganah zir ko yasholowugah hana zirya kabswiwuwa hana zir kuma swiluwa le ma shimgah ma thigadah a gamna shishibalamo na yalakadee, ma dwaga yalakadee dunyi gah mu ma yurah na'a shibatha ma yura na'a shibatha a zike ma yurana'a shibatha a zwaba bamo zwaba bamu be yura na'a shibatha, ba ze ba shude naba jakina de, na ba tuwaba a, tabo kurewaje han kwabawayina, be mwarya mu ba han kobawayina, ar kwabah wa wamnah nyinah weagamnnah shishibala jina.